En lo que es la banco y la cooperativa la banco re' pa mero na b'an depositar la meeya pa me n'ila cha lo que es oontera la meeya al momento reh ti kitoj al momento na naam cobrar en lo que es banco en cambio la cooperativa <hesitation> wila janaj asociación que es banco que wach rib'an generar lo que es janaj je' ayuda riye' taqee' keh la winaq taqee' pan tinimit por lo que es la banco pa' meer nqab'an generar la meeya o b'anra depositar la meeya en cambio la cooperativa wach re' lo que es je' naj corporación integrado sobre la hoj taqee' la winaq que wula lo que es kik'al y la winaq taqee' wula lo que es kik'ayb'al entonces keh kiwii' janaj asociación ku' kitz'ihb'a qiib' ku' tonces cualquier momento kik'ayah kikapee keh ki'oo chi paam la corporación que tojoraa juntz'ip más keh lo que es kik'al verda lo que es por ejemplo kik'ay taqee' keh nkik'ayah la cooperativa lo que wula reh reh rib'an cooperar ruu' sobre lo que es kicrecimiento que es kicultivo y lo que es kik'ay Entonces la cooperativa la diferencia re' en que la janaj pa' meer kib'an generar y la janaj janaj asociación donde wula ayuda a lo que es la winaq taqee' que wula kisiembra entonces la diferencia entre ka'ab' keh que la janaj rub'an generar meeya y la janaj rito' taqee' reh wula mood ki'ila más adelante de lo que es la corporación entonces la banco que la diferencia la banco rub'an generar y depositar meeya en cambio la cooperativa la cooperativa re' lo que es la asociación de winaq taqee' tanto como kik'ayb'al y como ki lo que kik'ayana lo que keh kib'an cosechar entonces are' keh kik'ayah entonces kib'an generar lo que es kimeeya keh tonces wila la diferencia entre banco y la por corporación